انا أفضل الوظيفة أحبها براتب منخفض. لأن الراحة النفسية والسعادة بالشيء اللي يسويه. أهم من أي مبلغ. إذا كنت تشتغل بشيء احبه راح أكون متحمس كل يوم. والأبداع راح يكون جزء طبيعي من شغلي. مع الوقت يمكن تطور نفسك وتوصل لراتب أعلي حتى لو في البداية كان قليل. أما الوظيفة اللي ما أحبها حتى لو راتبها عالي بتكون مرهقة نفسيا. تحس كل يوم كأنه عبء. الفلوس مهمة بس إذا كانت علي حساب صحتك لا.